Achi hɨn mɨ rə lɨwoinə masə ɗɨkadɨganə hɨn achi maada rɨnkɨ nənə'ə ahə'ə hɨm nahan ahim gə'ə fɨtsən akɨrə liwon hɨm hwaradɨ achi liwon mɨ horə mbagɨya ɗɨka nkɨn ko cha mbo'o fəzə ma mbagɨya dɨkan liwon achi nda legəɗi fwaɗ tuf nə mbagɨya ɗɨkadɨ liwon mɨɗfəngi tasə sə ja'anga achimfa achim fa fətən hɨya shi ɗɨkadɨ ahim nahanma hɨchi dzɨ mɨ, fuɗe ahci har tasə azhangə a sɨkəgən achi har horchi horchi ahə'ə badɨgɨ hiwon tɨcha sɨya amma chi him him him ka'atɨn a sɨkə mbərə him him hwaradɨ hɨm dzɨm ɓwahadɨ ko a sɨkə uda ko a sɨkə <hesitation> bokote rubber ka'ai ko a sɨkə mbərə ka'ai hɨya ɓwa han achi har azhan kɨn mɨ wam dɨ mə'ə bachi belbel gatə him nahan mɨngɨcha mbwahanu sənəkɨn azhanyin a digən har ya nahan ma hɨcha zɨ'owo tuku ɨmbochi ɨmbochi to maya tə'ə achi har tɨcha hori ngga'a suwagɨchi amma achi har him tabbitina mɨ horə ngga ko dɨga bii bəchi mɨɗfəng ko fwaɗ hɨya nggɨyadɨ hɨya ɗɨkana fətən so that i təə dɨggba a digən hɨkina hwaradɨ hɨm, nahan mɨ horə ngga badɨgi badɨgi liwon mbangɨ liwon a gə fəzəma tase sə ja'anga horəngən asali taɗa him hɨbyadɨn taɗa komu hɨm hwaradɨ tan daga hɨchi sai fɨtə aki ɗɨkadɨanə liwonyi